تصريف الحوض المشدود، أول شي استخدم المكبس، و <hesitation> اضغط وارفع المكبس بقوة لعدة مرات مع التأكد من إن الحافة مطبقة بشكل جيد حاول فتحة التصريف واستخدم صودا الخبز أو الخل إذا كان المكبس غير فعال وأضف نص كوب من الخل فوق صودا الخبز، واترك الخليط يتفاعل لمدة خمستاشر دقيقة ثم اغسله بالماء المغلي.